סאו ס'געווען א בענקל וואס איז געווען זייער נישט פרייליך ווייל יעדע מאל מ'האט זיך אראפגעזעצט אויף אים האט מען זיך אראפגעזעצט זייער שטארק און ס'האט זייער וויי געטון. סאו די בענקל האט אנגעהויבן קרעכצן יעדע מאל מ'האט זיך אראפגעזעצט און ס'געווארן זייער שאקעלדיג און וואקעלדיג און ביז איין טאג האט ער אויפגעגעבן אינגאנצן, ער איז געווארן אינגאנצן מייאש און ער איז צאמגעפאלן אן קיין כח.